Rehefa mieritreritra ny loko manga mazava aho an, dia ny lanitra. Ny lanitra no tonga ao an-tsaiko voaloha. Lanitra madio tsy misy rahona.